Luba mpomu mpam be kuki mbe mbe yi mpok ashim ka shim opom anab kanab opomo liba ayi che buan abiye abe ncha be ge malo opomo mbe ri ri ri befebi opomo nyuam nyuam nyuam atan kabo kpem nyin ayi ni opomo le mbe beri opm befali luom okara bepomo nyin ayi kpoo bekuo binyin abia bibi nrua bo che nwang nyi are be kuo oi nyi be pomo eshim ashi che e kiki dzang mbe emale wushu wushu kiki dzang mbe ki ki mbe akemki o mbe a afeki lemu emaki male wushu wushui are ajburo ayi yi shim emi che e mpomo ke la lo mbe ku kue agufualo ochuwue oma boni yi mbe afe ki lem ama ma wushu wushu